Mi parlu ën piemunteis ën stu mument si perché <hesitation> al e la lenga chë l'ai sempre parlà da cuandi i sun cit cun i mei